طبعًا، كل إنسان له الحج في اختيار المكان اللي يعيش فيه، الحياة في بلد معين تعكس خيارات الناس، وتطلعاتهم، الحياة في الإختيار تعزز الشعور بالإنتماء، والراحة، وهذا مهم للعيش في حياة سعيدة، فأحيانًا، طبيعة البلد الذي يعيش فيه الشخص تعكس ذلك على حياته وإختياراته وقراراته.